الا بغيتي تجمع الفلوس خصك كل شهر تاخد عشرة فالمية من السالير ديالك مثلا الا كانت عندك خمسة الاف درهم غتاخد منها خمسمية درهم و غديرها فالبنكة و معمرك تقيسها غتخليها رزيرف حتى تجمع واحد عام و لا عامين عاد ديك الساعة ممكن تستتمر المال ديالك المهم هديك <hesitation> المبلغ اللي خليتي ماتقيسوش مهما كان الامر